Atsiaka rano, asiana sira, ahà, raha toa ianao ka tsy misy vata fampangatsiahana. Fa raha manana vata fampangatsiahana kosa de atsiaka rano, asiana sira, ary ampidirina anaty vata fampangatsiahana.